Karazagna sôsy le eko: sôsy soja, sôsy huître, sôsy tômaty, sôsy-y-y poivra, sôsy carry, <laughs> sôsy sôsina sôsy poisson zegny, sôsy sinoa fogna matetika tegna ampesen'ny gasy sôsy tômaty fogna miaro tongolo.